أول ذكرى لي ودايماً تجي في بالي هي يوم عيد ميلادي كان احتفال كبير <hesitation> كانت العائلة كلها موجودة وكلهم كانوا يرددون كلمة <hesitation> ما أجمل هذا اليوم فهاي الذكرى كانت أول شي عالق في ذاكرتي وأكثر شي أحبه عشان كنت سعيدة جداً جداً.